I Malezia io zany da fanta-danja amin'ny haravon'ny trôpikaly sy ny nosy paradezia izay agnaminy ao. Nahazo fahaleovan-tena baka amin'ny fanjakà mitambatsy koa i tamin'ny taonjato fito amby dimampolo sy sivanjato sy arivo.